Niina ɓaa haanə tuwa, nə robe ham ɓaa hqaa nəsə ɓa, ɓaa haanə kááməta ndə baa korgoso ɓa, ɓaa haa nəsəwa ma lau winaaɓənawá, fer nəsə auwe mana tuwawa, tuwa kongsa kən ma lau mbərááwá, lawa taase ma lausəsiyo tə sem ma bəkake ɓol a fer'usura a tualə wawora, fer təsa ngék-ngék siso a fer waato, wawo ən wasa fer'usuwa, sem ngaa ən wasaa a ferwasowara, fer'usu ən wa ma neme a kana har fer kaa woma mbəseyaa ɗurwa, waato emɓa a fer'usu mee ɓaa koa rək tiriwa mbə kaa rəkɓa sáád tə rəkaa rəkora, ɓari nasə kááma sə ma ma a neme, ham ban taasə ɓa, ngə ko ko ngá na kaa kaa kaa maso sə wara ale winaɓəta fer'usu ɓən bose, mee kanaa fer táá tááwan hé. To, mee fer'usu pə wáágo ngə sem kob karara wáágo ən káá ngə ɗoore ngaa pətə wawo amma mee ngə ma koɓa kən ngən káá ngə kaa ausiyi ngaa tukaa yáá maso har awo fer u kəsaa kang'wá Afer embato masosiyo tən káá mee hanam piɗpiɗi ən káá a ko a káá a keme níína kəana tom tone, ate ai keme ííwámaa kə ngə tom paraara. Dawainiya tone kə ngaa toowa ə ndə mara mbəseyaara, kə tə kong pamtamse minda kaafin kə tə kər kééna, kaafin taa pa arma a yá, o mee arma ə ndə kwééta ale kéénosiyo a sáá a bad a pantamsesiyi, minɗa kaafin ka tom ker kaya kéé yin werkə hito, a tom tone ma kere a sək paints kwalaari. Kaafin tən káá ɗəm fer təsə embawa ən nííy` ɗenɗa nakən a koa sang koa kər gwate a kaa məɗəkta a tuukaa a sin maso a woma mədəkta. A fersiyo ka híi məɗəka minda'u auwewa ɓol maagewa ɓol kaafin hana ma maye siyi meesa kon, ki yi káá yi ngə wini sə yáásiso kosə kər məɗəkts ki yi ngə kaa dai dai dai yadda kə ngaa káá ngaa bitiua mee na wo maaga dur kən, fer waato ndə fer'usu maaso siso, maaso, ale ən níísən nííwá, ən níísən-nííwá ngaa nə kéésəwa hánóó umbərááwá kən a ferwaatosiyo. Sən níí nakən sə ko mee ko ə kər mbəráá kaafin mbəráá kama təm basə ma sangma naama sə kwéé maaso kaafin kə sə tuuka Sə siki me bə kwéé mbəráá ba sa taa mbəráá ra kaaa a kán téés pəsə taa mbəráásəsa saa wo lawa mbəráásása yi sem kwalaarira kə sə kwéé ɓasa maaso, fer'usu, fer nəsə ngék tuwawa. Maaso-maaso amna ngawaso kaah tin bəsəsa tom saukin kááyá hana wawokawa ən wa ma maatəmsa ma motamse ale mbəráákama tə taa u patutiyawan ngawaso amma fer nəsəsiyo fer ndə embato wáno ndə tən tən famasəɓa, lawa a fer'usu kuma mbəse tən sesa a fer'usuɓa ngawa semra, em kiiya ɓa maa mee taalən kenan mee har kən mee kəsə dáá kaya yara sáá sáása semra, ma'á yadda ən sáásə a təmɓa ma kéeno túúwá a seyara mee tomon kwang kenan ka ti noma səma a yáma hááma, amma ngawaso ndə kana ukukon ɓol, fer'usu ngék kən ngaa nə kéésəwa yara semra fer təsəsiyo luktaa tung tung sa sem ngaa u ngaa wasowara mee baa tiri kwee ə ngə tiri luktu fiding nə, mee ən kem ə ngə bəarə ngə tiri meera ka kan ɗəm fer'usu mbə sob mbəsaɓa semra ən koa sob ma gwatsangle, sáád siyo ndə fer nəsə embawa fer nəsə auwewa kən an ndə rayuwa tə níísəwa.